Fagnamboarana saosy vinegrety amina salady: sasana alôhaka salady madio, sasana koà tongolo madio samby sy mbôla afangaro alôhak'izy aminy sy mbola atambatra, sy aharo fa samy managna plasy misy ananjy, titetitehigny tongolo zany atao manifitify sara de alona miaraka amina vinaigre de sira, menaka, de vita zany a de aparaka agnatiny salade efa vita homagna agnatina koveta madio de vita rô zany izy avekeo.